Pesa sihiulaa furaha tu, pesa ni kintu kimwo ambacho dasintraweza kielezeka tu ila niene nenda na ne maisha ya boha jakiifani, lakini amani ni kintu kimo cha bora sana na upendo. Kono kantuti iyenda susu kama susu, osaka tuishivyo boha, bapo sina mpesa lakini moyane anangi janja kondandri lamalai. Na iko na chenenenda nyene na vantu gostesa kadati iende ili tu uweze kiembera mate marema yose yemeyereko, ili tuweze ku- kuishi vye bona kuiviswi. Evaruka na miocho, avaruke asina asina bhose muke bhana mutemi kitu kimudu. Mbesa siere waza konzedra nene mbaruja na furaha maisha yane tuho oirogi.